मि कॉमेडी फिल्म दिखुण ज्यादा पःसद करदू। कॉमेडी फिल्म से हंसी खुसी भी निकली जांदु। हंसण हमर स्वास्थ्य कूण बहुत लाभदायक हूदू।